gott kvöld og velkomin í Kastljós í gær sagði Steinunn Valdís Árnadóttir var dómsmálaráðherra á þessum tíma og lenti í því sama hún segist hafa verið óttaslegin og vanmáttug gagnvart mótmælum við hennar heimili Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræddi við Rögnu í dag þetta voru mál hælisleitenda og það var nú eiginlega þannig

ég held þetta hafi byrjað á því

það var mótmælafundur niðri í bæ og ég bý nálægt miðbænum og það hefur einhver fengið þá góðu hugmynd að koma bara við hjá mér eftir eftir mótmælin þetta var þannig ég var nú svo grandalaus að ég hélt fyrst

hvað er að gerast en þau safnast þarna

saman hjá mér og það var allt mjög friðsamlegt en ég held að þarna hafi

verið lagður einhver vísir að einhverju veiðileyfi á mig vegna þess að þessi tvö skipti sem þau komu fyrir utan heima hjá mér seint um kvöld það var hins vegar af allt öðrum toga mikil háreysti og hróp og köll gerð að mér en það er

nú minnstar áhyggjur af mér ég hafði bara svo miklar áhyggjur af fjölskyldu minni dætur mínar voru heima og maðurinn minn

líka svo skrítið hvernig maður fer einhvern vegin að upplifa þetta ég hafði áhyggjur sko af nágrönnum líka ég var óttaslegin en mér fannst þetta líka hræðileg niðurlæging þannig það líka berst um í mér núna að tala um þetta aftur og tala við þig um þetta mér finnst þetta hafa verið niðurlægjandi lífsreynsla þær konur sem ég hef talað við í dag sem urðu fyrir þessu þær tala um og það er ákveðinn samhljómur

tala um að þetta hafi verið mjög

og það sé erfitt að geta ekki varið börnin sín fyrir þessu er það eitthvað sem þú kannast við já þetta er í raun mjög reynsla að vísu var það þannig að lögreglan kom og passaði upp á mig það var ekki hægt að reka mótmælendurna í burtu en lögreglan stóð vörð um húsið mitt og það þótti mér ótrúlega gott hins vegar var það þannig að það voru ekki margir sem einhvern vegin fólkið mitt í ráðuneytinu stóð þétt upp við mig og auðvitað mín fjölskylda og ég get alveg sagt þér

það að fjölskyldan mín sýndi mikinn styrk og bara meiri en ég þarna þegar þetta stóð yfir því

get ekki lýst því hvernig mér leið þarna

verið að ryðjast inn á mig og mitt einkalíf og það eru ótrúlega skrítnar tilfinningar sem

vakna við það

það kemur einhver óboðinn heim til manns og eins og ég sagði áðan þá

niðurlægjandi þú áttir ung börn á þessum tíma urðu þau eitthvað vör við þessi mótmæli já já

á táningsaldri og hin yngri en vissulega urðu þær varar við þetta og eldri

stelpan sér það hlutverk að passa upp á allt og sýni mikinn styrk og lét þetta ekki á sig fá svo vitað sé en yngri var vör við þetta og

var erfitt að útskýra þetta fyrir henni ég man eftir því þarna einu sinni að ég

puttunum í eyrun á henni svo hún gæti sofnað því þessi köll voru náttúrulega með miklum ólíkindum en ég meina að því sögðu þá er þetta bara liðinn tími

þetta er ekki eitthvað sem ég hugsa um dagsdaglega en vissulega umræðan núna hún vekur þetta upp þetta eru heitar tilfinningar og umdeildir málaflokkar eins og þessi hrun mál og brottvísun hælisleitenda og fólk sem tók þátt í þessum mótmælum hefur sjálft talið sig vera í fullum rétti

hvernig skildir þú að einhverju leyti þeirra þeirra sjónarmið sko ég auðvitað skildi hvað fólk var að segja og var svona að velta því fyrir mér hvort það væri réttur vettvangur að koma heim til mín í staðinn fyrir að mótmæla bara við ráðuneytið eða þau mótmæltu nú einhvern tíman fyrir utan stjórnarráðið þegar

þannig að að vissulega en

var bara þessi tími

eins og þetta sé okkur eitthvað framandi en ég veit það ekki vorum við með réttu ráði ég bara veit það ekki

kominn hingað til okkar Guðmundur Ingi Guðbrandsson nýskipaður umhverfisráðherra velkominn takk kærlega þú kemur inn í þetta ráðuneyti sem framkvæmdarstjóri Landverndar það eru samtök sem hafa mjög skýra stefnu hafa tekið marga slagi við ráðuneyti og opinberar stofnanir og svona ýmsa aðila sem sem leita til og eru í samskiptum við hið opinbera ert þú rétti maðurinn til að fara beint inn í þetta embætti ég er svo sem bara mjög auðmjúkur gagnvart þessu starfi og ekki mitt að segja hvort ég sé réttur eða rangur út frá öllum þeim forsendum sem ég tel mig henta ég ágætlega í starfið að eigin mati og þar kemur kannski fyrst til

menntun mín muni reynast mér mjög

ég er menntaður líffræðingur og umhverfisfræðingur þannig ég kem með faglega þekkingu þarna inn ég hef kennt í háskóla og unnið á sumum þessum stofnunum ríkisins og síðan eins og þú segir gegnt starfi framkvæmdarstjóra Landverndar

ég þekki málaflokkinn vel og þess vegna tel ég mig nú ágætlega til þess fallinn að gegna starfinu en sko Landvernd hefur beitt sér

höfðað dómsmál á hendur Landsneti lagst gegn ýmsum virkjunarframkvæmdum talað gegn veglagningu í gegnum Teigskóg sem er nú heitt mál fyrir vestan gert athugasemdir við fiskeldi í opnum sjókvíum bara svo svo ég nefni eitthvað þessi mál ert þú mögulega vanhæfur sem ráðherra þegar kemur að því að fjalla um þessi mál eða taka ákvarðanir þeim tengdum sko í fyrsta lagi geta ráðherrar

alltaf orðið vanhæfir en stjórnsýslan hefur náttúrulega sínar leiðir til þess að

eða eiga við það og það má til dæmis leita almennt upplýsinga hjá umboðsmanni Alþingis og þegar þú byrjar sem ráðherra þá færðu

um það hvernig eigi að takast á við vafamál sem geta komið upp en í öðru lagi má kannski segja að það eru í rauninni hefur þetta hlutverk ráðherra sem snýr til dæmis að því að að úrskurða þegar um er að ræða kvartanir eða kærumál það hefur að miklu leyti færst til óháðrar úrskurðarnefndar úrskurðarnefndar um umhverfis og auðlindamál þannig sá þáttur er er orðinn miklu miklu minni inni í ráðuneytinu vegna þess að það hefur líka verið umræða um það að ég komi sem sagt eins og þú segir frá hagsmunasamtökum sem beita sér í náttúruvernd og umhverfisvernd

og þetta hefur verið borið saman við hagsmunasamtök í sjávarútvegi ef framkvæmdarstjóri þeirra

kæmi inn það er ákveðinn grundvallarmunur

á sem ég vil gjarnan taka fram og það er að umhverfis og náttúruverndarsamtök

eru félagasamtök almennings þar sem er einhver almannaheill sem er þeirra markmið það er

og það er ekki verið að gæta

ágóða með þeirri starfsemi sem er náttúrulega eitthvað

sem klárlega er þegar um er að ræða fyrirtæki í atvinnurekstri þannig þarna er líka líka stór munur á kemur svona inn í pólitíkina þessi ríkisstjórn það svona liggur fyrir að hún þarf að gera málamiðlanir í ansi mörgum málum

maður horfir á stjórnarsáttmálann þegar kemur að umhverfinu getur þú gert málamiðlanir ég allavega treysti mér í starfið og mun náttúrulega reyna að vinna umhverfinu og náttúrunni hvað ég get að sjálfsögðu ásamt ásamt mínum félögum í v g en ég vil nú halda líka bara með hinum í ríkisstjórninni ríkisstjórnarsáttmálinn hann er ágætlega skýr hvað varðar mörg af þessum málum og hann gefur þetta leiðarljós sem allir þessir flokkar hafa hafa samþykkt þegar ég var búinn að sjá ríkisstjórnarsáttmálann þá treysti ég mér til þess að fara í þessa vegferð en auðvitað mun það sjálfsagt koma upp að maður þarf að taka erfiðar ákvarðanir og ég bara mun takast á við það þegar þar að kemur en hlakka til samstarfsins

Vestfjörðum þegar lýst því yfir að það hafi áhyggjur af þér í þessu embætti út af því sem ég nefndi áðan ertu með einhver skilaboð til til þessa fólks já vissulega

það heyrðist einhvers staðar í umræðunni hvort ég gæti orðið umhverfisráðherra allra landsmanna og ég stefni að því að verða það

umhverfisráðherra eða ráðherra náttúrunnar það má kannski orða það þannig ég er nú bara þeirrar gerðar að ég vil tala við alla ég vil hlusta á fólk og ég hef gert það í fyrrverandi störfum mínum þannig ég held að það geti nú allir vitnað um það sem sem hafa átt samskipti við mig

og það mun ekkert breytast þinn flokkur hefur verið gagnrýndur fyrir það í gegnum tíðina að tala um sig sem vega og meta hagsmuni annars vegar atvinnuuppbyggingar og umhverfisins hins vegar þá falli hann oft

atvinnutækifæramegin hann taki ákvarðanir sem miða frekar að atvinnuuppbyggingu heldur en umhverfinu tökum til að mynda umræðu um kísilver nú er nýbúið að gefa út starfsleyfi fyrir fyrir p c hvar stendur þú sko það er alveg ljóst í mínum huga að ég tel að þessar ákvarðanir á sínum tíma hafi ekki verið réttar það eru ákveðnar ástæður fyrir því af hverju þær voru teknar og þar fram eftir götunum en ég tel

hef alveg lýst því yfir að þetta hafi ekki verið heppilegar ákvarðanir þegar kemur að að umhverfinu það má kannski segja almennt að með því að v g fari núna inn í ríkisstjórn þá eru samt svo klárlega að koma inn áherslur inn í stjórnarsáttmálann ég nefni til dæmis það stefnumál v g að móta langtíma orkustefnu þannig við vitum hvað ætlum við að nota mikla orku í framtíðinni og í hvað á hún að fara þetta er grundvallaratriði þegar kemur til dæmis að rammaáætlun sem er að flokka

um virkjanir og svæði í annað hvort vernd þar sem það væri friðlýst eða þá

eins og staðan er í dag þá vitum við ekki hve mikla orku við þurfum og í hvað hún á að fara þannig að mínu mati hefur rammaáætlun svolítið verið í lausu lofti það vantar einhverja stefnu til þess að að styðja við hana sko þegar kemur að skipulagsmálum það hefur verið rætt um

til að mynda í samhengi við fiskeldi sem auðvitað eru eru miklar hugmyndir um þá hefur verið talað um skipulagsvald sveitarfélaga sumir vilja meina að sveitarfélög hafi of lítið skipulagsvald í ákveðnum málum sumir vilja meina að skipulagsvaldið sé of mikið hvar stendur þú og ert þú til að mynda einn af þeim sem vilt færa skipulagsvaldið í einhverjum mæli frá sveitarfélögum og til þá

eða ríkisins sko ég myndi segja að þarna þarf að vera ákveðið

ákveðið jafnvægi einfaldlega vegna þess að

er mikilvægt að heimamenn hafi mikið um það að segja sem er að gerast í í þeirra

heimabyggð þegar um er að ræða mjög umfangsmikið mál eins og til dæmis rammaáætlunina þá er málunum málunum aðeins öðruvísi háttað þetta er eitthvað sem á við um um allt landið þetta er á

landsvísu og þar hafa verið farnar svolítið aðrar leiðir og það þarf að skoða það mögulega í einhverjum öðrum tilfellum án þess að ég sé búinn að nákvæmlega leggjast yfir það ég ætla ekki að úttala mig um það alls ekki á þessu stigi fjárlagavinna að fara í gang þannig það eru næg verkefni

alveg hreint Guðmundur Ingi nýr umhverfisráðherra takk fyrir komuna í

gott kvöld ungur maður ánetjast tölvuleikjum einangrast og verður ástfanginn af

í leikritinu sem var frumsýnt í Tjarnarbíó á föstudag verkið byggir á sannri sögum sem er lyginni líkust eins og höfundarnir sögðu okkur á dögunum þetta verður algjört Counter Strike

ókei ég tengist ykkur bara héðan nei mættu ekki hvað af hverju

ég heyrði tvö þúsund og fimm og var sjálfur að spila tölvuleiki mikið

af þessum strák sem er að spila meira og meira og

er að einangrast og kynnist karakter inn í leiknum sem heitir

verður eins konar ástarsamband með alls konar fléttum og flækjum ófyrirséðum þetta er semsagt sönn saga

algjörlega lyginni líkust

að leika okkur að þessum mörkum hvar fíknin byrjar og gleðin endar

bara einhverjir gaurar hokrandi yfir tölvunum bryðjandi snakk puttar á

á tölvuna sína og einhver fer að vera með vesen og ég er bara að tala við þig og það heldur þessu gangandi og svo og svo kemur einhver

eftir í kjarnanum á þessu öllu er

spurningin um ást

hvenær hún er raunveruleg og

hver við sem stöndum

að dæma það er svo merkilegt við tölvuleiki hafa tölvuleikir verið til allt manns líf þeir þróast þroskast verða flóknari með tækni og

eftir því sem spilararnir verða eldri þetta eru heilir heimar þar sem maður getur gert næstum því hvað sem er

svo auðvelt fyrir okkur að segja þetta fólk hanga í þessum tölvuleikjum

þetta eru heilir heimar og fólk á sér mjög rík líf inni í þessum tölvuleikjum það er það sem við erum að nota og spegla

stækka brjóstin og skyggja magavöðvana svo hittist fólk og verður fyrir geðveikum vonbrigðum því það er ekkert svona sexí glóandi undirskriftir prýða Hallgrímskirkju um þessar mundir en þar stendur Amnesty International

undir yfirskriftinni lýsum upp myrkrið markmiðið er að hvetja almenning til að skrifa undir mótmælabréf gegn mannréttindabrotum víða um heim Guðrún Sóley hitti listamanninn að baki innsetningunni

bréf til bjargar lífi er alþjóðleg herferð sem fer fram samtímis víða um heim listamaðurinn að baki innsetningunni á Skólavörðuholti hann segir mannréttindamál standa hjarta sínu sérlega nærri vegna ástandsins í heimalandinu

hvernig eigi að

Amnesty International

lýkur annað kvöld og hægt er að skrifa undir í

milli klukkan fimm og tíu en þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl

þú